yalla ɗa anndi ndiyamhakkandi gaynol to kendu e hafaɗum, kenule e hafa ɗum gurol muɗum tow wona lesawo. Ndiyam latiɗan e gaynol, to gaynol hewi nukkure kennuri buluɗi. Haa hendu e yifa diyam fu ne hendu ndu wiliri e ndu yifirta fu non ndiyam ɗam wurtuninta uma gulɗum e muɗum sai tawa e ndiyam fukkiɗam ɗan, ɗan nder a tawa fewɗum gulɗum muɗum satta ira no ɗan dow ɗan.